Bono, buna eng'ombe, eng'ombe nkomanya ere omonyene, ebe eeri, ebe emori, ebe eng'ombe ya ogokama, egento egetang'ani eng'ombe, totebe kwanyetigete bwe eeri nkwanyeete endagera, okwanere ataambe, nigo okong'ea koana, yaigure omonyene, gose onya kogotumia egento buna egari, eigwe egari kekonguruma para, kegoeta kekobuga, igo ekobwata ekore ki? Emanye omonyene okorire ki? Oikire. Eng'ombe, ego okomanya, nabo ogoika bwe eeri otome omonto omong'ao ng'a aende akame, eekong'ea koruta nchintacho, tagokama amabere buna aria okgokama. Ebe eeri, ekogania komoita, ase eng'encho ekereti ki? Temomanyeti, egoika enyene riria gwaikire gose bwe eeri, yagotiokerera, nebwate rimusu riago. Bono buna inche, eng'ombe yane, enkobwata, nimbwatee eyanga nkobeka gochia bwe eeri. Ki yaigure no- omonto nanyebeka ekobora inche. Ki yaigure rimusu riria, eekomanya ni- inche, gose eyanga eria, ekobora inche. Eng'ombe ero, nabo egokomanya, ase eng'encho yakona- nekonarete, nabo ekonyara komanya ng'a oyo, nere omonyene, oyo, oyo t- yaya, taria oria okondisia. Emaete igoro yo oborisia, oyo, nere okontwera chinsiaga, nero okombekera. oyo, nere okombekera ki? Amache nanywa. Eng'ombe ere nkomanya ere omonyene mono, goetania kende gionsi. Ase eng'encho mono mono okonyora na okwana na okwana obo- obe chinsa iga gose ei- enchara ere tebekeiri ndagera, omachani okwane, nabo okomanya ng'a ng'ombe eye yane tekoreti ki? Tebwati ndagera. Ase ki? E ekobuga, buna gwakana iga ekong'ea kobuga eeeh.